Sa olõt nii pall'o muutunuq tuust aost saadik, ku mi edimäst kõrda kohtusimiq, aga sul om nii pall'o viil vaja muutudaq, selle et tuu, määne sa olõt, om õudnõ ja mitte õnnõ iseloom, vaid välimüs om esiki hullõmb.